<hesitation> punna nakke pattinroangku sialloa, anre kukulle ku <hesitation> atoro. Ka <hesitation> biasa punna <hesitation> bangngi i, injo ji kuhaju, addomengi mo naung rung ana'-ana'a. Punna maingki ddomeng, ansulukkisse. Jari biasa punna la tinro ki, iapa punna tette' rua pi na rapi'i anua tette rua pi. Punna tette' tallu, tette' tallu pi sse lampa ki ammari. Poko'na punna pattionroang nakke nu tala teratur pattinroangku. Ka iyya minjo, addomeengi maki naung ri haju. <hesitation> allibu', acca-ccarita sala, sambarang ni carita njo mange. A'lampa dakka-dakka rung cewea rolo. Biasa tinroa nu tala teratur nakke punna pattinroang. Iyya ji intu punna <hesitation> anui, se're ji punna allo sannengngi, lacciri'a tinro. Tapi punna sialloa yya, anre kulle ngisse'i angkua sikurang jaang kupattinorang. Ka <hesitation> nu nakke nu tala kungai anu, <hesitation> tinro punna ele'i. Apalagi punna tangngallo mi alloa, booh tea kalea tinro matangku anu mintoppi do' <hesitation> kulle mangngang kalea mintoppa kapang nampa kulle attinro. talakkule ku atoro nakke anungku do, <hesitation> apangkusse injo arenna? <hesitation> jang tinroku. Haatangi, ka lampa maki na tinro, rie'sse re' biasa ana'-ana' akkeo' isse, addomeng, ansulu'. Ka punna ele'i, lampaki appakanre capi, tangngallo alloa, lampa ki ri kokoa. <hesitation> bangngi i, addomeng, ansulukang kunjo mange sambarang lampa accari-ccarita.